Atuku ku iaran ndétio nden tiuyen ndaka korita, nda ho yubuu yokó nien yenngu hí tu hí tuá ini ñe'e, chokongue ujun ñindeme'e finlan nguen ke ñumen yokoan ké, taneme ñe'e ndubu nu nakenamé yuku yavii ondujano yikoyoti itá ñenjen ñejiyuu ku kendaji yee choka nde uno ñen menyutu yavii nduu ditá.